ଅପନା ଏକ ପାରୀ ଵିଶରେ ଭାବନ ତୁ, ଏବଂଗ ଅପନା ଯହାଁ ସଥା କୀ ପାରୀ ଅଭୀ ଜୋଡୀ ହୈ ପରଚନଦୀ। ଇଠୀ ଯୋଟୀ ପାରୀ ରାଜର ପାରୀ ଵିଶରେ ପଚଲା ଜାଈଚୀ, ଏବଂଗ ଅଖନା କୀ ପାରୀ ଅଭେ ଯହାଁ ସଥା ଜୋଡୀ ହୈ ପରଚନଦୀ। <hesitation> ଇଜା ମନର ହାବ ବନା ଗୁ, କୀ ପାରୀ ଅଭେ ସଥୀ ନହୀଂ ପରଚନଦୀ, ତା ଵିଶରେ ଏଠୀ ପଚଲା ଜାଈଚୀ, ରଶନଦୀ ଅପନେ ଅଂଦର ସଂକ୍ଷିପ ଦାଵେର ପଚଲା ଜାଈଚୀ।